To yan tahyiyi ba ya tsigha va mi bi ʒha C’iyu ca ghara wi wa ngula kuran ma ma khin cani, ni wuti ghi khin piyamai ni raa ghi khin karas ni khijji ma khin gwandai ɗi ghani wu ndaka khiya umma amfanin khin lthini e wu ndaka ʒha C’iyu cani ya Dula wuɗi ca khiya ngula kuran ghann waku pa lthini ma ba wu pu ɗin dai dinai Lausir karot kabeg hyi ndaka khiya ɗau wi hyi ndaka ʒha C’iyu ɗan wi hyi ndaka ʒha C’iyu cani ya naha mbanai khin niyya timatir <noise> lthini wa Ummi wu naka ga khiya umma anpanin khin lthini hyi ndaka ʒha C’iyu caniya ngula mbanai. <noise>